ا <hesitation> إذا خيروني باش نكون فنان كوميدي، والا -رقاص- رقاصة بالله يعني الحاجة هذي مرتبطة <hesitation> بأي إنسان يعني شنوا مغروم، والا شنوا القدرات اللي عنده، أنا نختار باش نكون رقاصة؛ لأنه أنا يعني أنثى نحب يعني الحاجات، الفن، الحاجات المرتبطة بالموسيقى، الحاجات هاذيك، يعني رقاصة <hesitation> مش تكون أحسن من الفنان كوميدي، على خاطر الفنان الكوميدي إذا كانت عندك موهبة تنجم <hesitation> تنجح في الميدان هذا، يا إذا لا يعني -ما- ما تنجمش.